Thori haghire aina tofautitofauti tefua thori kolekwafua thori ti ta kawaida kole kwafua na thabuni ya ungakwa vika hena mringa kuaika thabuni hena mringa kwaarika na thori tafo kole kwashigha ilo weka kana kwatifua thaiyoiyo kwikie, kwafua kwadunga na thoritanjewa kole kungire thoritanjewa ukamimalia thoritanjeva kwafua iti tighire rangi tofauti na tanjewa kole kwafua mathori marweghaya haghire kole haghire ikarai lakini vatoshaya kwaghenda handu thabafuri kui kwavikia thabuni kwavikia na mringa kole mavoko kwavoka ka kwaelesha to fiya kwaivara na marende, mabrangeti ghaya marwe kivaivara na marende, kuaongera thabuni mringa ungire, thabuni kwafua mpaka iele ukamimalia kwaanika thori tafo.